زه ډیر نژدي ملګري لرم چي اکثریت یی زما همزولي یا د متوسط عمر لرونکي خلک دي او پدي کي ځيني ډیر نژدی ملګري دي چي همیشه راسره تماس کي دي او ځيني بيا هم آ ډیر وخت بعده راسره تماس نیسي .نو په ژوند کی شخصي ملګری لرل د الله تعالی نعمت دی او ژوند په ملګرو ښکلی وی